لو إني بطل خارق وأبي أوقف غزو فظائي أول شي أسويه هو إني أجمع معلومات عن ها الكائنات الفظائية وش نقاط ظعفهم كيف يهاجمون، بعدين استخدم قدراتي الخارقة سواء كانت قوة جسدية، أو سرعة، أو حتى قدرة ع الطيران عشان أظربهم في مقتل، لازم أخطط زين وأكون دايم متقدم خطوة عليهم. زي ما نقول حنا إذا جاك العدو لا تعطيه فرصة يلتقط أنفاسه أظربه بقوة وخلك ثابت.